खेल बहुत तरह के होय जाई जेकर नाम छे तैराकी। क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, हॉकी शतरंज। मुक्केबाजी, बॉलीबॉल गोला फेक खेल दु तरह के। होय छे पहला होय छे घर में खेले वाला आऊर दुसर। होय छे बहीर में खेले वाला घर में खेले वाला खेल के। नाम छे शतरंज, लूडो, कैरम बाहर में खेले वाला। खेल के नाम छे क्रिकेट हॉकी फुटबाल।